Pues ëch kap ech mëjk may mukëkap mëdë jyoyë tu'uk mët'syë, tu'uk jyumëd myëdë i'ixë, tu'uk jyumëd myëdë este i'ixë mokoxkë kap a'ax, yëyë ajtyë mas mukëkap ech.